بالطبيعة نجم نذكر ثلاثة أرقام مثلًا <hesitation> خمسة وعشرة وعشرين، وإذا كان <hesitation> نجمعوهم مع بعضهم يجيو <hesitation> خمسة وثلاثين، وبالطبيعة الأرقام هاذوما نجمو نزيدوهم <hesitation> أرقام آخرين، ونجمو معنتها نطبقو عليهم برشا عمليات رياضية يعني الفكرة إنه إذا كانت الأرقام متنوعة يجم يأثر على النتيجة.